El castillanu lo palremus tos. Los mis tíus palran en catalán porque vivin paí en Barcelona. L'estremeñu lo parlu tamién con parti la mi familia.